ɓiiya pengo ni am kiwossu, ne dii schaɗu wachjii na wa munun ni ma mungon, nimaa mungon wachijii nai, maa yii nin ƙhacchu run alau, maa wee maa wee ƙheno schikno ƙhan alau penƙho mmonne nittank yuu elee no bii yai tank wattu ko kuma ne maa yee na, ko kuma ƙhan alauwii tii pbinno tiipiid tank wa schjik alauwii tii rank kuuttu pen ƙho mmonne ko kuma nimaa chajannan ruubi nin wattu munun maa chijii ƙho ruubii nittank yiiru ko kuma nin schattun am nin waattu munun, nimaa mun ƙhon ami maachjee ƙho